naa yamba di̱ nkun ye̱ na ngaksube ko̱dṵ she̱ bi̱nnaar, ne̱ nyaksṵbe̱ mi̱ nfang balla, mibi yang bo̱bke̱l kwanlan mi̱ yang cere yaa mi̱ yang mea sunge̱ a lo̱o̱ balla mi̱ kel yamba mi̱ nang bṵṵr re̱ yamba, mi̱ kel yamba yaar yi̱m sassalab ce̱ me̱ o̱ mi̱ mmes shi̱nṵm ka akam ne̱ kṵṵra ke̱e̱di̱ ka a kamne̱ yaa me̱cce̱ di̱ fiye sande, mi̱ sabbṵti̱ lo̱o̱ be̱e̱ nyi mmaake̱l sṵnge̱ na be̱e̱bi̱l me̱ na fang loo me a lo̱o̱ na nyi̱ nkwandi̱ maa so̱nge̱ na cicco nyi̱ nka wollo yi nkiye ke̱lle̱ yamba nyi di̱ ka maa sṵnge̱ di̱ Mwata ncere tame mṵ ma yaari̱me̱ mi̱ di̱ nyi̱m nṵba ndṵṵ ye̱ de̱ we̱ burka lo̱o̱ mi̱ waani̱ cere yaa mi̱ ma we̱ yaari̱me̱ mi̱ maa wa ndṵṵ ye̱ de̱, na mi̱ di̱ nkwandi̱ di̱ na yiram bul me̱ me̱ kuwo to ke̱kke̱ de̱k ne̱ shiye to̱ daam fe̱e̱de̱ bo̱tto̱n ne bwe̱di̱ to̱ kṵ nkunung ke̱kke̱de̱k ko̱ na mi̱ di̱ kuwodi̱ nṵbṵ nem- nem na shii e̱ mi̱ waar nyiye mi maa shiinum yaari̱me̱ sawe̱ bṵti̱ di̱ nubu she̱ngo̱ me̱ we̱ nem- nem mi̱ yang yaaring shi̱ shii ma mi̱ kotin to̱ be̱bi̱n di̱ nkunung kwangshi̱n ko̱ na di̱ nkunung kwang di̱ anya do̱ na be̱e̱ muyo̱ ku yang domshi̱ na ci̱cco̱ nwe̱ nyi̱ fatta yatti̱ nyi̱ yam me̱cce̱ bo̱o̱re̱ de̱ na ko na she̱no̱ di̱ me̱cce̱ bo̱o̱re̱ na ntṵṵrake̱ di̱. me̱cce̱ kam ye̱r we̱ lam nyangla na be̱e̱bi̱ tṵṵ yang yikarke̱l nye̱ to na mi̱ nkun na cicco̱ di̱ mi̱ ndo̱kṵmke̱l naki̱n na be̱e̱bi̱l me̱ mu nyab lo̱o̱, mi̱ do̱r shule, mṵ yaa kṵ do̱o̱ we̱ muye̱ nyi̱ yakel maccel nye nyi yang faake̱l tṵṵ nyi̱ dong yatti nyi dakṵm nyi̱ di̱ cere nyi̱ di̱ yang a bo̱o̱re̱ ya nyi̱ nta tṵm ko̱dṵ she̱ burkuun ne̱ cicco ka burbeer nyi̱ ntacci̱ tṵm di̱ nyi yang cuwo tṵm nyi yang cuwo tṵm na be̱e̱ muye̱ o̱ ni̱bi̱ ndom we̱ di̱ a bwangtinge̱l nye di̱ na nyi̱dikan nyo sṵṵn bṵlta ko̱ dṵ she sher rab di̱ bu ya nyi̱n ndakum she̱l dangme̱ nyi̱ currung kin ne nye̱ a nyine kuloku nyi̱ kunta naki̱n na nyi̱ mbṵl ko̱dṵ rab ka biraab di̱ nyi sabbṵlle̱ nyi̱ mbi̱yo̱ko̱ lo̱o̱, nanyi̱ mo̱o̱lo̱ lo̱o̱ di be̱e̱ nlam mwi̱ye̱ nyi̱ fati̱ bṵti̱ na wo̱l curwungkin di̱ nyi̱n wcurungki̱n na mu nwe̱e̱ we nyeme mi̱ yang nyi̱bi̱l shi di mṵ nyi̱bi̱lshi̱ mṵ kuwotin tu na mi̱ye̱ kṵyang do̱r shule, mṵ tangka labṵng ke̱ le̱ sṵlṵm na ma mṵ di̱ sṵlṵm a kwe̱e̱ke̱ ka mṵ nta mo̱cco̱ di, mun makel mocco na nta ntṵṵ mṵ yaata fii ko̱o̱ki̱n di̱ mṵ mtṵm be̱e̱kati̱ng yaa ko̱wo̱ nyi̱i̱ye̱r mṵ saa bṵti̱ mṵ tangka do̱r shuule, mṵ do̱r ke̱le̱ she̱l dabgme̱ mṵ yang dakṵm shi̱ na mi̱ye̱ mṵ de mṵ curung mṵ yang lam fii daam e̱ namṵ dakṵm shel dangme̱ di̱ mu kun kun kweke a turi Mu ye̱r na yamba mi̱ nangbur re̱ mo yamba wman ke̱ri̱ng ye̱ na cicco mi̱ mmaawe̱ naki̱n mi̱ mbulo̱ ko̱ mi̱ di̱kan maa she̱l dangme̱ mi̱ dakum na fe̱de̱ mi̱ yang a curungkin mu̱ yang kel yamba yi̱karni̱n mu bulla dooshi ke̱kke̱de̱k di̱ nki̱l yamba, yamba yaati̱ ye̱ dooshi di̱ faa mi̱ kunum ke̱kke̱de̱k mi̱ maati̱n ke̱e̱shi̱ naki̱n wu dooshi e̱, mu yo̱o̱ti̱ke̱l fi̱m ne̱ mo̱ a sang ne̱ yamba mu maake̱l fe̱e̱me̱l mo̱ Mwata curungkin naki̱n nakin wu di̱ye̱n e̱ mu di̱kan kwandi̱ mu yo̱o̱ti̱ke̱l nunge na fang fi̱m atti̱n di̱ yamba yo̱o̱ nyine̱ de̱ di̱shi̱ tam na fi̱m ne̱nye̱ na nyi̱yang kel shi̱ne̱ bu di̱ bwe̱ndu nyi̱ kelum e mangke̱ to nyi̱n yo̱o̱ke̱l yamba kab a kar tuu nyi̱ yang maashi̱ e̱ nyi̱ nakam fe̱de̱ bulta san fiye di̱shi̱ tu̱ mi̱ maashi̱ e̱